Ta'a heɓɓinadum karee siga masin gam avia ayidan vela masin gam majum kopat koa watta awada sedda sedda ta duda.